Khawajati, kachikani shiteel udog kachina, dunya orkilla, dunya orkilla kachikani uu tedogo tagna juru mahsuska, minga ju nadilea? <hesitation> birbel tedog judilea ju teka asarat minin dareka man urka, man fooga fika gisirka, oyga ediga marata ju nala gurka jakes unday isata adingoso teron udog fa kachikani, ha kir masalana suwar ka ha dumirea fa baharra junan, fa ju masalana fintiga sawirjina ashjar ku fa sawirina nougri fa sawirjina, tiga fa masalana, ug isigjina masalana uur masalana minga kabru minga niru minga hikairu ikani, kabarunga fa amantachiru, itir unga fa amantachiru, tedan fa suora dumiko, tedan fa tagnikoga, dahaba fa amantachiru, dahabn agarka fa mantachiru, unday dahabn agarka terin geir irbikenkumo lakan isata mallen irbiresinogo dehabni ta haja wadhah earngoso.